Atse bulonsiye ndu yee nyi pal ye isiroguwa ngole nguro dauyegugiiwu duwa lardu josu aduniyanso adi ngoro yadili yasin ngoro yadiliwandi aduni yaaso ngole yadilindi ahii asurodu wusangoro yadili gafundo furan iamani gwasi ah nyiro aufardii gani asuro undilido nyi ra bausinde nushego nyiro adaa nyiro kungo haa naskungongdu utohanduo ntero godu ohanyiro do nyengo hei basse basse yo adogi yo asin algusowai mayo na osumsodu cunitellyible naena kimaniyo mahaki kabra odonu kanido odoli ziyara awolunduo krmani mahakin kabra nallan gatsi rogodo nyirogonsun agu kimani abukinsodu ilwasi agaskoh yarogudilli wuduwoguu an kim aniyowo ahh nolhangasi rogodo gingoro ehgahe yanduwe asina yezaftun alii Angunogu ngoro yadutseyaso nandado ala hungasi nolhangakurogu fundi kabaro saina rasulul enyo danda aduni yanso nyiro ndua yagii anaskuragu du wanda ashegodo enganrayo ngutode tau do raka alii ndododaudili na ndinaro sainarasulluh eh rddu han alii aduniyanso nyira dauyago da basmado odilido ndo yille nufau sun iyane nusun abane faguma kimani afadan aganyiro nolauyagodu mulosi nlan musanda che su waeda daugoluwa angurojso da dau yago mkenyo do nwdili ah odido ngurogudili asuro oto wgu saftun an yagima sangunaledo sai do ado ngoro adinant koh wudilido adinanko eh mushekgireno garga edolwasi sai ado surogi wudi ngoro ndiyedo wudilidu oludo seftunanrhnya go megusomuksin a nyile go nyitema lnolema muksindu angainyanyeledo kimani ya afoindo mutuwundi Aturo aturodo ndewa giro duduln dwe yawe kimaniya alanowa daurinku aahungol adua fe gikimaniya afuondi owudi litau ndi mukbboo uduni yaso nundi ngoranda naskurogugi sai mutaundido dongorogo du do ngorsoma gadedol wasi matuhan amma asafetuna sundo sundo du nee wujalago utuwogu algudugu alguo ngorunlenguro asiro atugunigu mushingodonolhangodei muduk blansoo togdiri kimaniya jumda nyirogunhandu kimani fayenko et kimaniyo yafokin fayanka fayanko eh mahukine gara ngiro utublanso gunguro nyiro gudungoro toh di balanso odiguno bland graiso yaee guduguno gudungol kabare yazee gudu ziyara gudungu balanko enyo amma nyin gani gahedo sundosundo nda naskuro gun otuhaando nyiro gara ajidogashe ayenko ahukin kabura ah algn musulusu nyiro gara nyiro mukdili. Muto huro gahe mandali nato hando dini naido kimaniya ahmgurndo nyin da nyiro galohe nyiro gonyirso gadeso yahe gunda duniyaso bamaigidu osa ftundo giyalagogi egungi duwalo guludu an ngoro kengen ajalago adiciho ada fundigahe furann nabryannu dassi mugu man ibadaroko angodo her dandaguyago yale nyora go onsuna kimani na hoko e-nyo daki nidungorosoo ejalago mitu shingorosa ngoro gara ngoro watukri aman ngoro dizara rolshimgordo do palmalwasi ah surogi enyo odutse agudo du ziyar rogu duk buloodo udungo kabare fou hangmegu ɛiyar kabaredol har wasi nol umgalowso du. surogi okigi yauhando udul algu odo nyirolshingode wasi agadadigu alguo dinda lardiro gade yahe icak ndauguno wadungoro undungoro do kimani nyiro nafogundo. ndangon roso ah nyiro icimani mafogundo ndango rso ah nyille go nyillema kimanida ndafo algu blai nashego Gara ae. palnalwasi amma nagduh wuludo ngo gudo nandili anhiduo gara wunesi nblin nando gowesi blin nyirosona da kvoso dasi gowgo safun nyido wantev naulugu handu blinsodu ah ngo ado odilii wulodu goshibisiyo nda yogi do nyirso gadero ah ne saftun ange anso owesi nyeh man ohando nyirogusundisu nogusundr andagu handi ogusandi da dahali dalii gere yahee gowandahardi gobarkar o otugusunkindo asurdo gashingo giro gidugi sagalo <hesitation> kimaniso lewellangososhelligaye mahakin kabra ullahe ogurudii yakimani haun kabra gun nan selumse angol suhumsun da owusun da yayi kabradu angorogu wasi alagee surogi yagida blan alungon do ambwa ogo ahilido hari kabra nyegu ahanyo blan gade da agiso olu odilido munsun iyanehe ngoro udilidu munsun iyane he nunsun abangehe musun liyangu he nodo adanyiro yagogi aduldoho lardi row atse do ngoro wanarturo asurondali go gara makadolwasi. Malcarowasi ah faguma amsunda wunanso faguma a paslandado adonyirsu gade so yo giyahe nyiro arfuwangundo ese ahnangusodi duwan ndanyiro nda ndi nalnundo fada ah yagiyahe donggunagudo ndodosu nogadelwasi de eisurogu ayi pal ndure asuro go dulidu owudiligii ginyirsogido egi yakimani kimaniya afoun awudulido nyidolhandn feida ah lana ndausungu mushigogo mushigo gudili muluwe insha allah hodo nyi pal ndali ngoro asurogobu lido anengoda uda amengo yiseda godo odoman kur kun nyin nyegodwigidure rdauson ngodo kalilu guun durisheodu suroagedo surogodo dorishego alabtungosu angodo dwenduandii nstsekoendigi anso adin digedo kimani ndahaki kabar ah nyin gara andalidi ah nyiyozaga higarahigaragun tumuso gol ngoro agu dokayengo eh nyego eh ghegyehe faguma mutaugudu muche godo handi oweshego uwu datsi nyiro shimgodelwsli. uhantumangi ngoro mulili oll tumaso amma naskurogudu sulake dun mundongoro mudungoro mungoro mongoro fagumandali ah ndire wango nda halorue ndai hankimi mdai hangume ndaihan lame dahu mudungoro mudungoro yagima nda niyar agungima madilidu ute sitation aro kimaniyaahan gurno jisuwa jisuu jisuso gulaftuso ahlat tan kimani asi haliso kimaniyan hand nudili ahando juwani nfagodo ah dware dawyago eh isurogu duwaetso kisleso ndoda nyiro nda anda seftun angu ah uduyagiya hekal yauil isurgm dunsuwa ningi rogndo ngoro adaya adiligahee ah odi gate do mulha gun feida ah gaggi yahe da guru ashingo gani cai oshinko.